Ini ngishwa fungui iyovile ngeeka ngakushinjia mbanga sakweidi di shingalolie ita basa maana ake yekakra tikingia kora mara moja ikuvo shakukudwai kaekusumia ushi.